والله عاد ما ادري بنودي له اي مختص تكنولوجيا, او مختص الهواتف هو يفتحوا يمكن ربما في عطل في الشاشه ,ربما في عدم ايصال دوائر الكهرباء في الجوال نفسه ما ادري لكن بودي للمختص ,ويشوف شغله معه انا ايش دخلني بالهاتف يشتغل ولا ما يشتغل المشكله مشكله تقنيه فلازم نوديها لصاحب الاختصاص هو <غير مفهوم>.